Los gatus tienin costumbri de penal conos dientis i la tripa assín polo general. Endispués ain angunas gatas que tienin pobrema a reís de queal-si preñás i tamién penan conas caías i los golpis, enque mos pensemus que tienin sieti vidas. Sedrá qu'enantis morían de hambri i nacían menus gatinus, porque ogañu se ven una tupa de gatus muertus enas carreteras. Los probinus! Ave, cadacé! Los cochis van mu ligerus!